متوازن خوراک هغه ډول خوراک دی چې په مناسب اندازه او ډول د بدن ټول اړین غذایي مواد (لکه پروټین، وټامنونه، منرالونه، کاربوهایدرېټونه، غوړي، او اوبه) په کې شامل وي. دا ډول خوراک بدن ته کافي انرژي، قوت، او روغتیا ورکوي.